स्थानीय रूप ते उगाये गए फल सब्जियाँ और अन्य उत्पादों का सेवन जरूर करें। क्यूंकी इन्हें परिवहन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होवे। और यह प्रदूषण को कम करें अनुसार उत्पादनों का चयन करने से भी पर्यावरण प्रभाव कम होवे। मांस और डेयरी उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होवे। और यह ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ा सृजन करें। इनको सेवन कम करने पर पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें। और जो रासायनिक ऐसे ब्रांड और उत्पादों को चुनें जो पर्यावरण जिम्मेदारी निभावे, जैसे कम पैकेजिंग रिसायकल योग्य पैकेजिंग। और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। दिखाने की वजह केवल उतना ही खरीदें।